Na'i na nue tamka hana tamdawa nye, na-na daha na ne toe yeb tha ke zibe, kezibe. haga ne noe tama ke fen jike yir de gub yir foe zi funaha munaha a nari ea ke toe jike yir ne ge, hoe hana dowa, kwabya a damu shoe a ye nyena hoeka han dikene. Jammala yire bike yire ha-ahalawawe shiriwa a juri naka jinye nye na'ae a zurgina ji beke shoegen tamaga. nyi na daha namoe tama, na nege wila'a halawae momdirta a dir ji shishibo jike yirne ze fae nyire toe yire nan sae dingime en kurgena na'a a daeji sheshiba jike mu na. me toe na ma yurege ye hana ba hoegegada, ma yore ye yana, nye na noe tama yir. Nane yuwa nyinede nane ziketa na gumnana ye na'amno haga nyenagana, ar a datir two yirye ma gumnene na na'ana, me gumnene anabide yatada en zike ahnye en zir na'eei haga nyinagana. hanayu bire yir ana zoe ba gwalimnada an yura'ei mo yir nama tuwa na yeke an haya nyine yue gwal a be, yaki haya nyidayou gwal na be, hagananu thamaga, nye, nye hagananue thamaga. na ziketha yeki a zoe munayue a twumbe momdirtha nyena da hamuna de gumnene haga munagada zoege modir thataye, ma zike na'ei be nama zirebega. hana nyonana ma nu susartha ma nigegade, ma nu susartha yire. ma nue shuramo. a tuwam be ne zike na-be moenada - hada - nege. zunege zunethe zireba, mezireba moe ma negega, haga nanae nue thamaga natamtaune na ariyebu. Naga kumaraka nye na zike yashuwa ne shenyishwaba ke shoen tama jimbe. han hoeka nyine, hoeka hana morode haga namu nane kurgen am ar hane tu woyu koue, hane morode hana tuwayuwe, haga nane daha nane kurgen naga a nyena yebe na gwal the nyib be marayaga na'ae hoeka hana morode haga na daha nane kurgenega, ba mara ae hoeka hana tuwe yue nyine barabara na. m hoeka a tue mu yirne hana tue kilau-kilau da ma wahamanye, a nye na hoeka hana moren a na me kuba yir nae kasika ma zira nyir yaba dumawe na hoeka, munada faramaye haga, nane--kurye toa zuk na'ae yi hana gunanau yera nya dumna me de nomdirthe da zi nya dumna nya dumna nyena ne jaula han gunena yalake me fir shwakulelamu a modirthe na ham gumnena a yalake ma zikena na'ebe.

Bayora biba hankur naar Bikem be eibe na due tha yib ba mora, ba yura be ba zi jimjelen yibne, yib birebi be ba ha azzikeyakibe shi be na'abum shibe hagen na'a bunaga, shibe kuma haga nab zike ke ba gumna yi ge, shi-be haga nab daga be ba toew shibe na be dwala nyebe ba yim eibege. nyina eibe na ar ne gwaka moraka bikem be ba zuwa be zi na ai a datir twa'a nyi na dwa, na amna a gumnanawa na yi <In> kurgeneya anyi de hanyi gunera <In> na kurgena <In> na dwa a gumnawa a yaei na kurgender halawe na fir motirtha a nyi shi we-na na zike the we yire en yue dinka, we yire en yu dinke, we yire yu kirgenaye en zi naei ha gumnana. ne ba'a, na bana, ana ei na har nya na ba jaba'a na ba jaba'a. Nine fue ba'a nine fue ba'a na ne zir shebata, ne swara bola, ne swar harwa, ne swara bol tamala ne ba shipthe ke ja ne zwababanye, nyena yamna na duta we de en yal ne ba'a.na'a na'a <In> a yugen biregade mu nagendira me fera me gwathera shebathatamu, me twoe na'a yu birede zide me famaga sheyinege me zira shibatha muga, nyina enbe na dwa na zi na bana'a ne zir shibatha hana gumnanawa. nae bahjiehe, nae bah jaba'ah, nae bah harwa, naebah takalihe, nae bah <In>. Habka nae bah kosai'a, nae bah alaleae enyi ne bah nya a gumnenawa yena enbe na ar yib ne gwaka moraka bikem be ma ha <noise> aneyaamna ma bada me zire shibathamo kekauya am tuwa be mo shebogarbe na'amonar Feli-feli en ma fuena mo ma zire shibathamo me gwalege ma yirnege nyina enbe na arwa yib be zuwa be zi na'eibe ba yorebe-ba yorega shihagana bikembe ma fue na'amo fele nama zire shebatha mude haganab buendir yirge, neyana na'ea ha hakashe. <noise>